Pus ompa sa ohka neka tulazno iwa pues ohka mora itiempo, iwan iwa owatl, pues kichiwas kiposiniah neka tulazno porque ino ke kachi kisa, kiposiniah iwa kiendulzarowah ika texokotl mokua. Ompa atole kichiwa non tesiwiyoh, kititisi neka tlayoli iwa kolarowah naka kualtzi ya ompa kititisih, iwa ya kitlalia ma posoni, pero ino amo kitzopeliliah, ino monemaka san ihkon.